<hesitation> Nkyɛ mɛpɛ obi a ɔnoa m'edziban ma m' naa osiandɛ ɔno no wara mpo pɛ dɛ enoa w'edziban a botum na dɛ obi bɛka wo hɛn ama wo dze <hesitation> ɔnnkɛyɛ yie. Nyimpa no ɔyɛ mfom bi a hom beenu ne nyinaa hom nkwa da esian ne mu. Naaso nyimpa a ɔreyɛ edziban ama wo no sɛ - in cas- biibi nyi na ɔto wo edur anaa ɔde edubɔn bi gu w'ediban mu ma ifi mu koraa a wobohu dɛ osimesi na ɔyɛ w'edziban ma wo na a asotwe biara a ɔwɔ ne hɔ no wɔdze atwe ama n', wa-wa <hesitation> wɔdze ama no na dɛ koraa dɛ <hesitation> medze me hɛnka bɛhyɛ obi ne nsa dze ne de mennyɛ.